إيه، ممكن تحقيق السلام العالمي لو تعاونت الدول والشعوب مع بعظ <hesitation> لازم نركز على الحوار والاحترام المتبادل، ونتفق على حل المشاكل بدون عنف <hesitation> أيظاً التعليم يلعب دور كبير، لأن نشر الوعي والسلام يبدأ من الناس <hesitation> وإذا كل واحد منا عمل على نشر المحبة والتفاهم، بيكون العالم مكان أفظل.